aabən wanda jata mamuga nai aye asək jii aasək nən jaa barrikshi dagada dubu gumu vaɗ jaa barrikshi nən aa masaye jaa bee wanda jaa tau akshi aa masayeja mərrak kə zuwa kaa massa sabul kə wankaja jaa massa magaja naa mərrak mii wanda jaa taddu aabən naa bee mii wanda naa dləgonku wanda jaa tau, naa aarrawa mi wanda jaa pii ii ɗa aabəngu aau mii wanda jaa tau akshi jinakshi nən dagda wanda jaa barrikshi gazən gara nən akshi aa nii disa naa bəkkuna nən, akshi denakshi da aasəkgun sai da ramija naa səkkuna dagda mii wanda kwa barrija iyu naa ata nən, ko aafakshi na atu nən aamau danda barnikshi to a kallaktima adadikshi ii ndawa mii kwa mee karre da əikshi naa bin kuma sai dakacbi nakshi naa karrenrin mii wanda saa bee ii aamija jaa dlam wanna naa atu ii tərragu ko kuma ii satigu jaa de naaja nən bee wanda dək jaa bee ii aamija jaa dlam wanna naa ata ii ɗa gayi na mamu gu.